Ga dna ɓe, he nyize re agna ɗye he yi za riri la gnu ɓwa cha cha, yangoti wo yi eyna n, nɗye tswashe snu gbedo de woɗye yna wa snu muhni yna zaza yi wyegui, wyegu yi, gbo gbo gbo, zango ti he ga ze tswashen, yekpe knu he khi khiri hegna heɗye shan hega chnika ɓuɓu m ha fu ɗyi he ga ze tswashe m ɓe na, aɓe ye nɗye he kpe ɓa ye nɗye hega snu ɓa mari mari yna a dodo yilo hega zo ye kpen he snu ɓa mu hni hega ɓuka muhni sa nɗye he buka ge yna e da azado gbmam, ke e ɓa ka tswashe gbmada m, zangoli, muhni hega gna he snu ku kari he snu mana azado ga snu kukari, aɗye ɗye a he chnigbada Achni he gbada aɗye aɓa kpe he ye zango muhni ke yin yi ɓwayi bida de eɗyan hega ɗye esa dodoyi ha ɓwa nuboɓiynaɓo, muhni sa nubo yna he ɓi ge yna aazangoti ga ɗye he nubo ɓi yna ɓeye tswashe muhni nubo eke ga da wom, zangoti dna ɓe he gna ɗye hegna ɗye he ɗye he yi tere ku baba n he gni keɗye snu ɓeɓi do, do, do, m he gnin, zangoti ga chni ‘ɓe wa he la loge nyim, he gnin, aga ɓwa e zogo do do do tna num hega chni ɓem, ko he gaga chni ɓe zangoti do zhi ga chegba fi he, he la ze kni zangoti ga chni ɓwa gnu gnu m, zangoti hega chni ɓe ha ri chachan hega snu wna he ɗye ha tsi ba do anna ga yi ɓe dna dna gi he gayi ɓe dna gi he ɗye agna he chni ɓe lari cha cha e he nyize lo ga dna ɓe